أعتقد إنى مرة أحب أحكى عن دراستى وطفولتى وأولادى وعيلتى الصغيرة وبيتى، هذى الأشياء أصلاً تبعث عن الإنبهاج بداخلى، تخلينى مرة مبسوطة وأنا أحكى عنهم، بحسها هاى الأشياء إنجازاتى الصغيرة بالحياة، وبكون فخورة يوم أحكى عنهم، وأخبر العالم أنا لوين وصلت.